Kusot kutek ni mi-ikyɛng fi mi shim ki kusot ki ku di yet kutek, yet kusot fɛ anet bɛ gap ni ra ntomong. Kusot fɛ anet bɛ gap ni ras nkyↄrↄk. kusot kufi susu me fi imi sim fi kudi bɛ tɛrɛk iyɛ yet kusot ishim. Kusot ishim yet ni shim afidang ngↄn. Ngma kyɛng ↄng fɛ afidang ngↄn shim ni ku ra ne, ni kura ne. Ngma ikyɛng fi ngↄn shim akak na da ra ne, ngↄn ra bafidang ngↄn e anↄng ba. Kusot ishim yet kusot fɛ, kyɛ afidang ngↄn ba kyɛng awo, ngↄn da kyem inye iren e fi da ku sɛ mo ikyɛng e dↄng, kyɛ abɛ naka kanak ayi ngↄn ↄng da sonong da kutak ikyɛng fɛ ada nye fi da ku men mo kuhwɛ. Kusot ishim yet kusot fi ku shi-ku sak kuwap sonong kyang. Ide me dↄng ni kusot in, ni nggↄn fi imi shim yet kusot ishim. Kusot ishim nↄↄk kaayan iratek, inↄↄk bashↄn iratek, inↄↄk binggↄ iratek, inↄↄk akaangan iratek ni-narↄ fɛ net di se. kusot fi imi fi shim yet kusot fɛ ka’angan da sot anet atek ni mben. Ra nkyↄrↄk mbↄↄk ngↄn, ni ra ikyɛng fiida semida sɛ kak, ki ikyɛng sɛ akak ayi. Da tse zↄng du ku sɛ mo nak nak-ki ikyɛng itek kusɛ, da tse zↄng da ku sɛ mo itɛrɛk iyɛ. Ki kyɛg imane kusɛ, da tsi tusung in azↄng ni sonong ngma ni ku men in iyɛ, ni ku-ni cɛɛt yin, ni ku tas yin ncɛɛt fɛ in da ku men kuhwɛ. kɛ ba ra iku ayi, da sonong azↄng ni ku tas yin ikyɛng fi da ku men kuhywɛ. Kusot fi imi shim yet kusot anet fɛ atsɛt nkyↄrↄk mbↄk wu. A tsɛt nkyↄrↄk mbↄk wu ni ren zizɛt-zizɛt. Ni iren ↄng fi iyet itek ba imaane awo itsɛt nkyↄrↄk mbↄk ngↄn, kɛ anet ↄng fɛ a tsɛt ikyɛng mbↄk wu a sot anↄng kyɛk awo. Ayet anet ↄng fɛ a dorok akpa na dook, a kaas nkyↄrↄk ikↄ, kɛ a sɛ na di tarasa ndaam ice wu. A dorok a shan nayak na rɛp, a shan nkyↄrↄk na rɛn fɛ ba yes ide yɛ kasuwanci yet ishan ni rɛp. I de ne dↄng mi shim kuri nggↄne yↄng. Nggↄn banet fɛ ba se s baseɛ ni ni kusot ba, ba yet banet arut awo. Nggↄ fi imi shim, fi in di tɛrɛk iyɛ nikus of yet nggↄn-nggↄn kutseng ni ren itek. Nggↄ fi ida tseng ni ren ikuus, ikuus ifɛ dakunom kuus ifɛ dakunom yet nggↄn fi in da ka tees mo kpaf fi idi ki ra ku of fɛ da ra akak inɛn awo. Dara kasot fɛ ba da ra nkyↄrↄk fi in yet nmaane awo. Nkyↄrↄk nmaane kɛ isↄs, isↄ ngbɛrɛ, nkyↄrↄk nmaane kɛ kujang, nkyↄrↄk nmaane kɛ <hesitation> ikok nkyↄrↄk banet kit sang ayi. Tↄ kus of ikuus tees banet fɛ ba da sonong gyat nabafidang na ro fɛ ba di se zizɛt-zizɛt. Kus of kuri kuyↄng, imi rus kugↄm ni iko. Iko wat sas ngma na yɛt kusof a zatse. Kusof fi imi shim iko wo yet nggↄn fi in yet nmaane. kuyↄng imi shim kuri kuyↄng awo. kuyↄng fi ku da da moof akak. kuyↄng fi nggↄn itok, nggↄn isↄ, ina ne yet amaane ayɛ kusof fi imi shim iko wo. Kusof katek fi ku di tɛrɛk, wat ku di tɛrɛk imi iyɛ yet kusof ishim. I shim yet da tonong barunneng kankyɛ fi ngↄn shim da tonong bɛrenneng ikyɛng itek, da tonong barunneng ngↄn se ngma nib a na kaakyɛ izen. Kusof fi imi yet kusof fɛ ba ku bɛ ikam ke awo. Kusof imoon ice. Imoon ice yet kuyiring yin ni kusof kuzining na kaakikyɛng fi da ra yin. Kusof imoon ice yet ni tonoson bafidang ngma isen na ngma na kaakyi ntomong fi da ran da da nye kusof imoon ice ku kam banet zizɛt awo, kus of imoon ice, be ni ya kashon, kus of imoon ice sak kuwↄp sas wane. Kusof imoon ice sak kyɛ akak ra ikyɛng ↄng fi iyet itek awo, da moon yin ice da tak yin anet e ikyɛng de se nɛ, ikyɛng da se ne. kusof kuri kuyↄng wat sas, iko fi ku isat di sas ngma ni kusof iwoso daga kunom fi imi di se, kunom nnom zizɛt-zizɛt. kusof ni ngwa, kusot na community, kusof ni mben ngma in wat sas ni sonong yin kyang. Kusof ibes ni kusonong kukyang iko fi ku wat sas ngma ni kusof nggↄn fi mi fi shim.